Eng' eng' keny eg' kenyishek ko mii kenyit na paipachini ane ochei, ku kenyitap tarik aeng'e arap akeng'e, ko apaipai ng'amu kiripon kiptaiyat kong'etee keny keng'etekee chanuar ako akoi ke siir keit kenyit nelelel, ko apaipai ng'amuu kya keki kikeper porto nyu ane maamyan maaikei tukul, akoi keit kenyinoe, kakisir kenyinoe ko paipayet ochei, amu mi chang piik chemaite kenyinoe, mi piik chemeng'ishe akoi kenyit nusu, ko nyakururitu porwek kwai akoi ko koserendan, akoi komakomi kul komakomii komye, ko ng'amu ane kokyar kyaripkei ane ako ripo mungu akoi ait kenyit nelel, ko kararan ochei, kepaipaitu anyun kenyinoe ochei kapsa, akeamishe kapsa. kieng'wech akot tany akeamishe komye, kepaipachi kenyit neleel, kamu mungu iman kokararan ng'amu ndi inye neripech, nda kichito ne konin kapuset tamaiite kenyinoe, kokararan kamu kikian kele mungu neripech sekeit kenyinoe, ateshi, kechom keame amitwokik che chang ochei, kiame ku muchelek, kechap chapati, keipu sota kesishek chechang, kee soda kapisa akoi makemache, akiyaam panyek kap chechang ochei, akoi kee chaik, ko kimastap cheko, ko mii chelue cheko, kepaipaitu kapisa.